براو شنو الجو، خيرك اليوم هكى متبهدل ووجهك زعلان- كانك زعلان وحالتك حالة شنو صاير لك اليوم؟! تعال نجعبزوا هني فضفضلى وهدرس لي الدنيا هيكى والدنيا هكى يوم ليك ويوم عليك. اليوم متزعلش تمشي الامور كلها ماشيه و الامور طيبه يا صاحبى. معادش تزعل الدنيا هكى وهكى عايشين وهكى عايشين.